أفضل طريقه ان انت تصلي الصبح وتشرب كوباية الشاي بلبن، لان كوباية الشاي بلبن دي كفيلة ان هي تعدل المزاج بتاع اليوم كله، دي احسن مشروب في الكون و <hesitation> احسن حاجه تعدل المزاج، فشربت كوباية الشاي بلبن يبقي يومك كويس، يبقي بدأت يومك صح انما غير كدا اليوم مبيبقاش ماشي تمام.